Lqueeⁿ na ja wajnaⁿꞌa joꞌ lqueeⁿnchaaꞌ na cwilalꞌua ndoꞌ mati lqueeⁿjnda̱a̱ na cwilalꞌua sa̱a̱ mati wajnaⁿꞌaⁿ lqueeⁿ na cwinom nnꞌaⁿncue ñjaaⁿ suljaaꞌ joonaꞌ jeꞌ lqueeⁿ tsjoomya chjoowiꞌ macajnda̱a̱tinaꞌ jeꞌ nmeiⁿꞌ ndyee nnom lqueeⁿ na ja wajnaⁿꞌa lqueeⁿnchaaꞌ ndoꞌ lqueeⁿjnda̱a̱ na cwilalꞌua joonaꞌ canchiiꞌnaꞌ neiⁿncooꞌ canchiiꞌnaꞌ ndoꞌ lquee tsjoomya jeꞌ joꞌ chjoo chjoo ajaaⁿ waa colo tꞌui chiuu niom na niomnaꞌ yuu na nnda̱a̱ chaꞌ na lqueeⁿ tsjoomya joꞌ nncwilꞌuenaꞌ chaꞌ na quia na nntsaꞌ lqueeⁿnda̱ jeeⁿ caꞌnaⁿ lqueeⁿnda̱ juunaꞌ mati na nluii jeꞌ ntjo ndaatsuu na nncꞌuu tsꞌaⁿ ñequio lqueeⁿwaꞌ, lqueeⁿjnda̱a̱ na cwilalꞌua tienta jeꞌ joonaꞌ jeꞌ nnda̱a̱ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ chaꞌ na lqueeⁿnda̱ ñequio juunaꞌ jeꞌ nntsꞌaa tsꞌaⁿ lqueeⁿnchiiꞌ na nncwilꞌue na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ meiⁿnquia cwii nnom nantquie na nncwilꞌueeꞌndyuꞌ, lqueeⁿnchaaꞌ jeꞌ joonaꞌ nnda̱a̱ na nncwilꞌuenaꞌ chaꞌ na ñequio nantquie na quilꞌa nnꞌaⁿ na quiluii xuee ee joonaꞌ jeꞌ joꞌ ñencooꞌti na ntꞌmaⁿ nndeiꞌnaꞌ ndoꞌ ya joꞌ na yati na wjaanaꞌ ñequio cwii joo yuu na luaaꞌ joꞌ chii nmeiⁿꞌ lqueeⁿ na ja wajnaⁿꞌa.